حاجه غريبه صارت في حياتي مفماش الحق أني نسكن هنا <laughs> هذي حاجه غريبه، مافماش حتى حاجه غريبه صارت في حياتي، يمكن حاجه برك غريبه حاسا بلي هي غريبه أنو عباد ديما رجعت في نفس الوقت حاجه باهيا أما رجعت متبدا حاجه رهيبا.